anin <hesitation> malanin pochi innama lafa fud pochi sun <hesitation> innamaat dabbe mallan lafa fud pochi sun wondursa taan itee ili ani abba pochi sunni hubbeno borbad wondursa pochi sun bukisaa, bukisse rawode abbaaa yaani pochi suni borbadaa, maka ak adiafa ilale bukise ama any yaani won barua tayoyote pengine maka issa qabd tan borbade malan maka kan hubedeet dubatan malkan yaani abba sunin borbadaa ,akin bare <hesitation> miskitiafa ,kanisafa ama bare viongozi yoyotetkane borbadin hedanii.